Noq olõnõs inemisest, et kas tä kasutas näpitsit vai mitte. Ja kuq kasutas, sis jälkiq erines inemisest, et minka jaos tada kasutadas. Vahepääl näütüses kasutadas karvu vällätõmbamisõs.